Voalohany le zavakanto zegny aminah <hesitation> amin'ninahy manôkana izy matetiky mitondra fagnanarana ho anao de <hesitation> mampiala voly anao izy, mampifalifaly anao de matetiky koa zegny to de am'le zai- am'le raha regninao agny fognany ahaizanao hoe ah ty le raha misy amin' fiarahamonina am'zao fotoana izao de mba maharaka zavamisy egny anao e.